Tarihi lesdi mai kanjum on chi'e inca. chi'e on je himbe arande je mari daraja masin. himbe arande acchi chi'e kilnidum be nyibaalu nane ji je himbe yahata haton larina gite mabbe ko sali. ngam be wada ferto be hosa hotoji.